Mi heban derewol be bindirgol, mi vinda habaaru ha nder mai ngam himbe janga habaru mai nana beldum masin be yetta am bo.